Kwathda gayanha aiya kaya nasagat bada gata dugha ai dandanciya, ənbagandan tivuka a hinkala ma kalkalan nan, to mingwana bakir ba hinkala babanar di daadan ai zəra mina mamaro hinkalan badga daadan na ardi babana kai zər əvga mina zəra jijra ko mai kubanya koba sarti dabilga bilga min kalmana vilam vilga piyami kidghuruya bagva ciwa takiya marada marga takiya mainina gata zərha fidaha digitaha ko deha digitaha kwaya kwaya maganiya hana bi davuda mainin ko hajaja hajajanya ma zərya, ko tagar usya nusa avangadara sirga sir daragan uud mathala ku mahniha kilbia ma gahragi mada ta uuda mai takiya gwurim vadzak dama hudvigya, kuna marga mary takiya kuna dughun daksig zəirna da tsigant tsig shigfa ko digalba da makarantna chuhra ma klasana masigas da hinaha baguba karatu wana

Shirmiya mudya mihwan tagava, to ming thawan kah kah kah kah zigana ko dada huba digita maba nagavanig hinkalana babar di dadda a batak daban ciggana dan maditaki tahinkala babana ar di daadan kam marava, amma zərin kam kai sai badhinkal awara muda amathima takiya awara muda, to ziganan auren dakuwa avazgaru hinkalan ki zərina vazgaru hinkali ki zərina vazgaru hinkali hinahina avazgaru hinkala babar di dada, kai dug sagal aoivga mina duga gigira hida hida ba vavaya amda cingu cing kimtakira nah, to kunna tagava cewa man civacin takiya zorah wa guyava əvga mina kai thaknathig kidga jijira tagvar tag kan kan kan girafa yadda hulf dada hulf thaba arcingu cing kim takirana takiya vilvda da vilga nilbi marawa tigir kidugna dago zorratir davgana, ko mara dafiga ki gaya takiya kiyavu duga mina na kagani ar mathy cewa takiya kiyavuwa giravatira kada fazid mankaya ming wana ma'maya maran ziganah biya ar tagana cewa takiya kai zəra mina, ammi digiti biya ammi huba digit daga kiyau kiskiga kagani mai wacewa takiya kissig kidgu mini mai wa bulgana bilgi ma nigav tir niga gaciga di duguna Auw auw nidginin. Pirgim pirgi dughahina agha ba bincike tihir kida ba aurena, bakar badawa addeba hinkala zərina guda mingwana kidugha madal dipatga dal dugha mina dugha mina da ba auriya da dja zəgila nurda tihir kidugha mina aayara zəra mina aazəra mina aathaknathg kinn zəla thakna thg zəla, ayya əndakwi dugha gigirafa əndakwi dugha jijirawura muda matakiya dugha dugha jijir biya tagav ciwa takiya, kai dughinkam thalanathig nin kizhila amma zərin kam dakair thakmathg mini kusa, ənkam thakne nini sa'a uusi kisa zhila bagar ban hankalan a zigani mavakai dughaga mai diga tivakai maroba mai cinglbigah sagal da mahnih ba bakirwa ciwa takiya hinkalin mavakai ni zhərana mai watakiya dar hankala di hinkalana a babanar didaadan ba, akwa mazira zinganan mahniha kun digiti gatai niya tagav civva takiya mina mabagaba ki dugha mina awara muda, to nudah man kudjarba takiya nin warawara kai zəra min ma kuyin zəra min ma kuyin. tan kai mai zəra mini zəramina undaha kai mai zəra wannah arzawaɗga kudigitna ciwa takiya kuwama nyinin dikwaya, kai dugha mainfa kissukig hinkala zərahgna mana nagana ma kissu dughna ma kissu sagal mahnahara, aam nan aam nan baba dugha zəra minin ma kussu dughara makana nagana, tagan baba dugha ki hinkalan a zərina marawa, to mingwana kai dugha mina maraw nin hinkalana awaram nin amdada ghulva kai ma naga kisu zəra kussina mananagu ba dughna makisu zara ya mina hadtir zərara dugha yamina batar kalkalan babam fah dada vigatira kisku kiyuwa. Vilak kafa hubasga a vilk kidga cuurgana kai duga gigirafa, tigaba mai shibgar shibg kudya mai cewa takiya ba diginya zər kudrahana barna barga ma sarta gwuba kathanga yatira bawai tagvar ta nilbi cewa takiya bagne baga dukuha bi, to kaga kun kidgita sadiga cewa takiya viga vilga sa kimtakir to dadku mai baganyə kaga mai wa thibkhbgi ko gikwahi cewa takiya mihinkaha cewa takiya di hinkal mara ba sadai dava kignuda kih hing duga min kam da kis mirnin ki zhila war wa kiskagana a'a indan da kwuh a indawa indawa mai wa tsaga lak tsagal dim takiri, amma maba hinkalag marawa tsagalak tsagal nuda badim badim badim takira